Karazana biby mandinika ndrekany a, moka ,tantely, lalitra a, de kalalao, sisia, angidigna, ampanga, voro- voangory a, voampadrika, kogogna ,parasy a, hao de hao fosy.